Écureuil ndreka rehefa manomagny ririgninananjy: <hesitation> a hitantsena ananjy mokony le <hesitation> mitsofoka agnatina vatagna kakazo regny, de rehefa andro mafana izy an de manangona hanina zegny arahany zegny azony hoe <hesitation> matez- matantagna ananjy zany rehefa avy zany hatsiaka, de rehefa mangatsiaka igny aminjegny zany hoe tonga rirignina de tsy mivoaka ao- agnatin'ny vatan-kazo itoerana igny koza izy fa i hanina nangoniny tamin'ny andro mafana igny mi a hoaniny.